تصور کٔرِو، مےٚ چھُ سفر کرنٕچ ضروٗرت تہٕ بہٕ چھُس یژھان پننِس دوستَس ونُن زِ بہٕ چھُس دوٗر آسنہٕ وِزِ ہوٗنۍ ہُنٛد خیال تھاوُن۔ اگر بہٕ پننِس سۭتۍ ہوٗن نِوان تہٕ سفرس دوران آسہِ مےٚ خٲطرٕ مُشکِل۔